Fomba mahomby hamafana vovoka laposiera amy fanaka an-dragno a de ohatra hoe aminà lamba igny izy de bofabofahako aminà lamba igny foagna ohatra hoe aminà canape, de ohatra ndraika izy aminà vitra na aminà fitaratra de fafako moramora aminà lamba na aminà chiffon kely izy de fafako de madio.